So tawi mbeɗa yiɗi sukaaɓe ñaama ɓiɓɓe leɗɗe no feewi, mi- kala sahaa mi hokkan ɓe ɓiɓɓe leɗɗe. Mi wiya ɓe wonde kala nde ɓe ñaami, ɓe ngayni yo ɓe pawtu hen ɓiɓɓe leɗɗe. Mi holla ɓe kadi, mi haalna ɓe nafoore wonnde e ñaamgol ɓiɓɓe leɗɗe. Ena won- ina ɓeyda cellal no feewi. Ina moƴƴe hakkille. Kadi mi haalna ɓe ko ɓe njiɗi nande tawa kadi ine tawee e ɓiɓɓe leɗɗe ɗe.